एक तार रहित टेलीफोन विधुत तरंगो और ध्वनि तरंगो कु उपयोग करदु बिलकुल वे ही तरीका सी जन्न तार वालू फोन करदु